<noise> <laughs> Me ideal wedding, ideal wedding paa deɛ nka me wedding deɛ bɛyɛ no kɛseɛ, na baafrɛ frɛ nkorɔfoɔ, mpaninfoɔ, atitire ne anintini fifi baabi nom ne bɛde bɛaba, ne nka bɛyɛ no baabi kɛseɛ te sɛ <hesitation> park so <hesitation> park kɛseɛ ne baayɛ decoration kama kama, ne bɛabɔ canopy ne nnuane ahodoɔ ne nsa ahodoɔ biaa nso bɛ bɛ serve bi wɔ hɔ. Especially local drinks nom, te sɛ zonkom, ɛmiejor, awuduro <hesitation> sobolo, bɛ serve those drinks nom ɛne Fruit Fruit drinks nom. Nnuane nso assort assort, different different, ideal wedding no deɛ nka nneɛma no nyinaa nka yɛbɛyɛ no local local yɛ nyɛ no continental. Nti nka wo ba a, wobɛnya fufuo ne abunu abunu nkwane wɔ aseɛ aadi, woba a wobɛnya banku ne nkruma frɔeɛ, banku ne mako, wobɛnya kokonte abeteɛ nso ɛne nkate nkwane nti nka me dream wedding deɛ nka sei ne mepɛ no. Yɛbɛyɛ biribiaa local local local, ne nka yɛayɛ even setting no koraa yɛbɛtena ase no nka ɛno nso bɛyɛ local. Nti sei ne me dream wedding deɛ nka mɛpɛ no <laughs>